أنا كشخص أعيش بمنطقة سكنية أعيش بمكان ريفي، <hesitation> بيتنا فيه العديد من النوافذ، أقدَر أقدّر <hesitation> بالغرفة اللي أنا عايش فيها <hesitation> إن يكون عندي نافذتين، بالبيت ككل ممكن يكون أكثر من إثناعشر نافذة ثلاثةعشر نافذة أكثر <hesitation> يطل على أرظ الديار.